Eye Ne eva anyigba dzi kaka ne ya ɖe srɔ̃a, nyɔnuvi ke ekpɔ be edzɔdzi ne ye be yeaɖea, nyɔnuvia, eɖo la yi ɖe, ayina ɖe egbɔ le aƒeme, ne yi egbɔ le aƒemea, <hesitation> nuke be le wɔa, ya kpɔnɛ nuke be wɔna ku tɔa ya kpɔnɛ, nuke be wɔna ku nɔa ya kpɔnɛ. Numaɔwoa, eye be le wɔa, ne dzɔnadzi nɔw be, ele nu nyui wɔ ɖaɖa tɔa gbɔ, ele nu nyui wɔ ɖaɖa nɔa gbɔ, ne dzɔ na dzi na wò ŋtsuvi ke le dzia, <hesitation> ye ya ku ɖe ŋti agblɔ be, yea kplɔe ɖo kaka ba va nyi esrɔ̃ nɔ. Ne nyɔnuvia le eye ye kpɔe kpo le kpadome kpo ne ye kplɔe ɖoa, nu kewo be dza va nɔ wɔ le gbɔwoa ma va sɔ kui na wo. Ye na be, ne ekpɔ nyɔnuvi le egbɔ mea, a etɔ le shi, enɔ le shi ya yi gbɔ le aƒeme. Eye ne le egbɔ yim le aƒemea, etɔa tsã, enɔa tsã ya nya be, ame yi ne va na yewo vi gbɔe yike, etsɔ nyitsɔ ɖaa, ne ɖevia va va gbɔwòa woanya be anh, wò tsĩ evana egbɔ, ye ŋti be va va gbɔwo ɖo, tukaɖa ma gba va nɔe sugbɔ o. Vɔa tsaƒe woava va gbɔwòa, eɖo la nya nyui ɖe be, ewɔna dɔ ne tɔa, ewɔ na dɔ ne nɔa ne ye tsã ye va ɖo dɔ nea alo ne dɔ ɖe va le yekui ŋtia Ya teŋ wɔe, eklɔna agbã? Eɖana nu tɔa ɖuna? Enɔna axomea, meɖina sao? Anɔ tsa ɖim ato kpadome kpadomea, ewɔna nenema? Nuka nukawo be tem wɔnao? Nuyiwo ne be wɔna, eɖo la nya dze ŋkɔ. Do ŋkɔ ne, tsaƒe mìava ɖe srɔ̃ eɖo la nya numɔwo le eŋuti. Nu mɔwo ye ado dzidzɔ nɔ, ye abe yea ɖe nenema ƒe nyɔnuvia. Ne mele eme nɔ nenema oa, ya va ɖe nyɔnu ɖe ke wo yɔna be nyɔnu le zã me. Ta ne nu kea, yi nyɔnuvia gbɔ le aƒeme, ya nye nukewo be wɔna tsaƒe ne mì kui mìava nye esrɔ̃tɔ loo. Eye ne eva anyigba dzi kaka ne ya ɖe srɔ̃a, nyɔnuvi ke ekpɔ be edzɔdzi ne ye be yeaɖea, nyɔnuvia, eɖo la yi ɖe, ayina ɖe egbɔ le aƒeme, ne yi egbɔ le aƒemea, nuke be le wɔa, ya kpɔnɛ nuke be wɔna ku tɔa, ya kpɔnɛ, nuke be wɔna ku nɔa, ya kpɔnɛ. Numaɔwoa, eye be le wɔa, ne dzɔnadzi nɔw be ele nu nyui wɔ ɖaɖa tɔa gbɔ, ele nu nyui wɔ ɖaɖa nɔa gbɔ, ne dzɔ na dzi na wò ŋtsuvi ke le dzia, ye ya ku ɖe ŋti agblɔ be, yea kplɔe ɖo kaka ba va nyi esrɔ̃ nɔ. Ne nyɔnuvia li eye ye kpɔe kpo le kpadome kpo ne ye kplɔe ɖoa, nu kewo be dza va nɔ wɔ le gbɔwoa ma va sɔ kui na wo. Ye na be, ne ekpɔ nyɔnuvi le egbɔ mea, etɔ le shi, enɔ le shi ya yi gbɔ le aƒeme. Eye ne le egbɔ yim le aƒemea, etɔa tsã, enɔa tsã ya nya be, ame yi ne va na yewo vi gbɔe yike, etsɔ nyitsɔ ɖaaa, ne ɖevia va va gbɔwòa woanya be anh, wò tsĩ evana egbɔ, ye ŋti be va va gbɔwo ɖo, tukaɖa ma gba va nɔe sugbɔ o. Vɔa tsaƒe woava va gbɔwòa, eɖo la nya nyui ɖe be, ewɔna dɔ ne tɔa, ewɔ na dɔ ne nɔa ne ye tsã ye va ɖo dɔ nea alo ne dɔ ɖe va le yekui ŋtia. Ne wo ƒo nuƒo ne nyɔnuvia, gbemagbea nyina dzidzɔe be nu ɖe ye wo wɔna. Nyɔnuvia be tashiwo wo nɔna gbedoɖa wɔm aƒoɖe agblɔ be srɔ̃ɖeƒe be dza yia, srɔ̃ɖeƒea anyonɛ, ya dzivi atsɔ, eye ne eyi srɔ̃ɖeƒea, ye awɔdɔ akpɔ ga, ye woado ɖegbe nɛ, eye woado dzidzɔ atsɔ dzidzɔe axɔ ƒo nuƒo nɛ. Eye ne nyɔnuvia dzo, ne dzo yi ɖe esrɔ̃a gbɔ gbemagbea, enumɔwo va nɔna eme vam eye esrɔ̃ɖeƒe ma nyena srɔ̃ɖeƒe fafa. Ye mì ku ŋtsuvia ku nyɔnuvia ne wo va yi le dzua, wo dzinavi wo kpɔna tsɔna, eye wo wɔna dɔ kpɔna ga, eye srɔɖeƒe ma anyona ne nye be atem zɔa afɔa nenema kpoa eɖe nyɔnu nyuiɖe loo.